No soeq ummaq jo naaq mõtsa sanitariq. Nä võtvaq vigatsit ja nõrko eläjit ärq, egäsugutsit kitsi ja jänessit ja. Tugõvaq jääseq ello, tugõvit nä kätte ei saaq, nii et nä ummaq väega tähtsäq tegeläseq sääl mõtsah.